Pos, chacha, que m'án cayíu tres millonis d'eurus ena lotería assinque vai-ti pensandu pándi quieris dil i mos dimus pallá que yo lo quieru es vel-ti contenta, que sé que teniás muchas ganas i que llevas trebajandu una tupa tiempu assínque te lo tienis ganau. Yo vó apreparandu el passaporti i la maleta. Ya m'izis alogu, qu'ara devis d'estal trebajandu polas oras que sonin. Ya vedrás deque sientas el messagi!